E leydi Afirka fombina nyamunda gonɗum konmoye anndi e hannjum ke nyiri, marori e liɗɗi e nyebbe sai kusel ba nonno Najeriya.